قبل ما تشتري سيارة او دراجة نارية مستعملة بعدين تتأكد من فحص بعض الأجزاء المهمةوتظمن انها في حالة جيدة مثلا <hesitation> تفحص المحرك وتتأكد انه يعمل بشكل سلس وفي اصوات غريبة وتفحص الاطارات لتأكد انها ما فيها تآكل شديد وتفحص الفرامل اختبرها عشان تشوف اذا كانت تستجيب او لا والعفشة والتعليق والهيكل الخارجي.